rúlluplast og ímynd Íslands er meðal þess sem er skoðað í sýningunni independent í Tjarnarbíó ég veit alla veganna að ég er mjög forvitin að vita til túrista þetta er markaðsherferð sem

verðlauna við sjáum alveg og finnum

hvað hún var áhrifamikil þá erum við farin að segja eða láta láta markaðsherferð segja hver er Íslendingur og hver ekki það kannast allir við þetta maður maður er kannski á bar í útlöndum og einhver spyr hvaðan maður

er og maður

frá Íslandi og þá segir kannski

come to Iceland og maður er bara

why not come to Iceland hingað og áttar sig

ótrúlega hreint og það segist vera og það líta ekki allir eins út og við seljum ég man bara um daginn

koma út úr húsinu mínu það voru tveir verkamenn að vinna fyrir utan annar bara heilsar mér og

góðan daginn ég segi góðan daginn þá heyri ég hann segja við félaga sinn sko ég sagði þér að þetta fólk er bara alveg eins og við

síðasta landið

sé ósnert þótt við séum að breytast hvað sem það er menningin eða fólkið einmitt þú getur komið hingað og upplifað eitthvað hreint og ósnert

sem er samt mjög hvítt og allir hafa það mjög næs hérna þannig að þú þarft ekki að

neitt samviskubit þegar þú kemur að heimsækja Íslands sem við búum við hérna á Íslandi

að borðinu með sama lesefni að baki þannig að við ákváðum að

byrjar á þessari hér áður en

útskýrt þessa búninga eitthvað þetta

inn í sviðsmyndina við notum mikið af plasti og þannig efni

Kjarvalsstöðum stendur yfir sýningin alræði fegurðar þar má sjá verk breska hönnuðarins skáldsins og William sem kom tvisvar til Íslands á áttunda áratug nítjándu aldar sýningin er

þýddi Íslendingasögur og það er talið að Tolkien hafi uppgötvað sinn

setja upp sýningu á hans verkum samhliða sýningunni stendur Listasafn Reykjavíkur fyrir fyrirlestrum þar sem sérfræðingar miðla þekkingu sinni á

lengi heyrt af honum

fyrst fyrir alvöru að skoða þetta þegar ég var í námi úti í Bretlandi í Essex þar sem hann er fæddur og var að leita mér að verkefni til að skoða áhrif á hönnun og tengingu við Ísland sem var

að gera og

í að skoða William

síðan

þekktastur sem skáld og hönnuður vann við það sína starfsævi rak fyrirtæki hannaði húsbúnað en hann var líka síðari hluta starfsævinnar gerðist hann pólitískur og

var einn af forvígismönnum breska Verkamannaflokksins Íslandsferðir William Morris höfðu ekki mikil merkjanleg áhrif á hönnun hans en þeim mun meiri á skriftir og ekki síður pólitíska sýn hans og fagurfræðilega hugmyndafræði mest áhrif á það sem ég hef verið að skoða í þessu samhengi eru áhrif á hugmyndina um listina í samfélaginu hugmyndina

allir tækju þátt sem endurspeglaðist líka í því að hann var mjög virkur í eigin fyrirtæki hann var hann var óhræddur við að fara á gólfið og skipta sér af og læra hlutina sjálfur hann sá íslenskt handverk í svolitlum ljóma andspænis iðnbyltingunni sem var að ryðja sér til rúms í Bretlandi akkúrat hann var mjög krítískur og

andsvar við því um að búa til gæðavörur sem voru unnar af alúð og gerðar til að endast og með fegurð að leiðarljósi þegar hann kemur til Íslands og sér alla þessa hluti á sveitabæjum þar sem fólk hafði varla hnífs og skeiðar þar voru fallegir útskornir gripir og silfurmunir og hvaðeina en hér var engin vélvæðing hafin að þessu leyti þettta var ekki val heldur náttúrulegur

að fólk vann að list handverki

í dag þar sem við erum að skoða fjöldaframleiðslu umhverfismál og að hlutir séu gerðir til að endast nota náttúruleg efni og allt þetta hugsa það eru ákveðin gæði í því sem hann var að gera sem lifir